En liso toinde leɗɗe e nder leɗɗe ɗe annduɗen. Ngal nyohi e wodi, ba nuhi, kahi, jabbi, cabbutunohi, kojihi, aban wahi, ngatahi, sirhi, edo sappo kanji woni ɗe lisoto ɗe. Koddiɗun ɗun en accuɗun haa yande